I zako efa mekimeky ty ihinana mahandro igny de raha andrahoko volohgny za mividy lasary le mifangaro karoty de arikovera de leso regny igny ataoko saosy ataoko saosy magnagno igny ataoko saosy ataoko sosy de vita anaty cinq minute igny de zavatrigny mividy mofo dipaina ataoko anatigny akeo de oaniko amizay tsara ré.